Okei tra pota te kote gakua kawu rke bakte lba nigi bakte trenaga kue se kue haholi hamanse naga manka rke. bakute haka hanige naga mats moni bakte hakatsi nenga kuena haka tne guen tra klo. klo pan tgatga rke tra klo tegmo sera mibank btena haputna moni tar. Bakutna katna menga masle parpara ri bakte hakatsi hamansi nenga kuko kui ta marken ka bu hakats tar tna tokni tar tru baku te tsinenga aku anko hatakui manka rke u hakats tar traha kue luegla moni ako na haptu tana nigi tra toa bank te gomera a mibank e tsinna,"aki tar,"bakte hatakui hamanse nig a manka rke bakte hakats nig baktena lus enaga moni tar. nalue gumen tu haptu waku bakute me haka hamansa nigi bakute hole naga mamani ken ka. lue naga mamani ken ka traha akue e hakatsi hamanse gla kulu hatolo hakats tar nakua,"ko mas hatakei enaga ka nigantoa toa tra masli tar naku baktna ka haniga nigi". baktna luegmamana mamana ken ka, traha tru ka tu hatakui u siong tu siong wuku bte kui enig amanka bakute na hol hamanse gma mamani ken ka tra a lme te cost na sohsa moni. Trahaku yatisilenig aku haptu tanamoni tar te lana te lana te lana bakute tra naga,"oh moni tar e solon parparana,"aku ko ske taka ta nigantoa bakte hatakui egen plan hamansa tar bakute na <hesitation> hol hamanse naga mamanana ken ka tra lme bakute hamnsa megumi han. ske hamanse nagats mu tohats tum hateg tegle ats mtokar bte honge guma man karke. bte lamerumni han bakute me hatakui haman senaga <hesitation> katar bte hakobi hamanse naga man cement tum na man kapa tum na mamana marken kate hakei mera lme. bakte lulol enagats tanats pal moni. traha ku yatisil segla ku kto hakpa siu u tutona. te kui mnera lme. Kona hol enaga ha kona hol enaga ha kona hol enga ha? Manka rke kukto hakpi yen. bakute pota te kpanu tutona. kue la hamansa tna gmi han bte tapa puts nigi nakua kue hasou nenaga a lma tu ruei tu tagla,"mnaku kona ngats lola mats bokho paplaku. na mats bututun huli bakute kui enaga lme naku komno ngats losiu watoho bte tsirenge ri wathe tab tabtu kuna. Bakute ka hamnsa menugu hakats tar a kpa mamna ken karke kapmma u nile kpa na mamna ken kate kuiera lme Kue na hol hamnsa tne naga rebna te kamera pota rke, aka te gomera sawmill. Akate ngats nu ruei bte ngats ngats hamatsku enuruei bte btena sota ena ngats ngats hamats kuenu ruei bte bte kapna bte gala hamansana tna merma kue lusenig nonia mu tohats tum hateg tegle btna <hesitation> hakosa tnegma matsi ruei tar bte gla hamansa megmi han batme polseri. bakte lu hamanse naga a rebna te antuen tonera lma bte tuneri lme tena matsu nin. nime temne na matskunin. nime temne na matsku nin. Bte lue naga rebna reke tati luenaga <hesitation> tohats tra katun te kui era lme bte kuiera lme tar bte hatakei hamanse ren bak hus hamansa sinigi. a pota te hatakei era rebni han <hesitation> lme tar. hakats tar akue mas hakats nig ako mas hus nigi traha mar ktoni tagagi bougainville ni haku. A pota tena kpa na lma age kto hamansen naga ats kannan age han hamanse naga mats rebna age halen ge man na rebna mni kui gno mioga. mni kto gnomioku tru hatwok tra lma. kba itar tra ni hamamas tar akue mas halenigi atsi <hesitation> ha niga niga tar nakua, "he nan tnamu nan tnamu <hesitation> tu hakui miakua panna lmi tar,"ko hale naga <hesitation> tsi ko hamamas nigi Bte hale. akue sasala nigi akue halegulemu trats kannan tar. Ba po te kpa na kannan rke. akue lu hamnsa tenaga mats masla. akue na sohon tua gme na soho hamansa nimi lmi tamlam